Mi wurhi varu varhe, ni idu, idzeu, inying, unvaa, untaar, unaa, untɔ, tɔnyin, tɔvaa, tɔrok, tovah, kop, <hesitation> kopnunyin, nu unvaa, nu nuntaar, nu maa, nu utɔ̃nu, tɔnyin na tɔvaa, nu tɔrɔk, nu tɔrha, soka ivaa, soka ivaa noyim, soka ivaa nataar, sɔka ivaana anaa, sɔka ivaa na atɔɔ, sɔka ivanaa na tɔyin. Sɔka ivaa nu tɔvaa, sɔka ivaa nu tɔrɔk, sɔka ivaa nu tɔrha, sɔka itaar, sɔka itaar nu nyin, sɔka itaarnu avaa, sɔka itaarna ataar, sɔka itaar na anaa, sɔka itaarna atɔɔ, sɔka itaar nu tɔnyin, sɔka itaarnu tɔvaa, sɔka itaar nu tɔrɔk, sɔka itaar nu tɔrha, sɔka inaa, sɔka inaa nu ungin, sɔka inaa nu vaa, sɔka inaa nun untaar, sɔka inaa na anaa, sɔka inaa na atɔɔ, sɔka ina nu tɔnyin, sɔka inaa nu tɔvaa, sɔka inaa na tɔrɔk nu tɔrha, sɔka itɔɔ̃ sɔka itɔɔ nu nyin, sɔka itɔɔ na avaa, sɔka itɔɔ na ataar. Sɔka itɔɔ na anaa, sɔka itɔɔ na tɔnyon, sɔka itɔɔ nu tonyi, soka itto na tɔvaa, sɔka sɔka itɔɔ nu tɔrɔk, sɔka itɔɔ nu tɔrha, sɔka tɔnyin, sɔka tɔnyin nu nying, sɔka tɔnyin na avaa, sɔka tɔyin na ataar, sɔka tɔnyin na anaa, sɔka tɔnyin na atɔɔ̃sɔka tɔnyin nu tɔnyin, sɔka tɔyin nu tɔvaa, sɔka tɔnyin nu tɔrɔk, sɔka tonyin nu tɔrha, sɔka ivaaa, sɔka tɔvaa na atar, sɔka tɔvaa na anaa, sɔka tɔvaa na atɔ, ɔ̃sɔka tɔvaa na tɔnyin, sɔka tɔvaa nu tɔvaa, sɔkaa tɔvaa nu tɔrɔk, sɔka tɔvaa nu tɔrha. <noise>